Kuweneng fɛ bar a iko nicɛ ibaas, kuweneng bashↄn fi ku se neme, kɛ bat sin sam kanamang, ba da k aka tun itson na shining ada can a bafidang wu. kɛ ba ca itson ↄng, natuk na ba sak kanamang e nɛ ka tsɛ ka tok ashi nↄng kada bɛ kɛ di nyɛs. Ada kon itso, kanamang ↄng ami kyem ↄng nↄng ada bin bɛ adi nyɛs banet ayɛt ari. Ba long agol e di se fa ba shashang agbong. Ba tang agol e ne fɛ bada shan agbong e kuweneng kufi ishan itaat e ↄng kenang. Se ba bɛ ni kufɛ a kyↄrↄng, bat sin ra kuweneng yↄk anↄng ↄng ɛ-kufɛ-kusonong kufi ikuus ↄng, ba da nye ba kana yong. Kanamang da shim acam, ba da tse nari naming, ari-anmang e, acam da tse ari naming e ada tsɛ tonong ice wu narↄ batek wu, imi fa in tsɛt angas yin. Ni kufɛ kyↄrↄng ↄng kenang imi shim angas yin. Anↄng ɛ? Ey, bada kana yong ba da tse. Ada bɛ tak ba da wu imi fa imi sɛ kanamang nari wane, imi shim ni tsi di tarang in ne, kɛ bat se ba tsɛ ba tarang kamang kyↄrↄng fɛ ba mi di moon ni ku fi kuus Ada tse sɛ ki wu shim ada ra kuweneng wu yet kufi kuus ↄng, ada tsɛ sɛ pastor imi shim nit se tsi di tarang abining in azↄng a pastor da tse kamang kyↄrↄng ɛ, a pastor da tse na dahawa wuna ba shↄn kusonong nitu ya <noise> ntong fɛ ba ku nesek itabak. Ba da tsɛ ba rip akyɛ fi itseng ɛ? Kɛ cam e bɛ agap, awɛt a kana nye ngma, a bereng ikyinkat a baya wu kɛ ba kutak na wat a nↄk. akak bɛ a tsɛ rip ninyɛn abinɛ tɛ bɛ, kɛ bi tsↄm wu tↄ na pastor me tsong nɛ tsɛ na torang, nɛ tsɛ na rip, ba tsi kane nye nↄng ba da ra koweneng mgbey ↄng. Ama fɛ pastor me tse, ba tsɛ ba rip <hesitation> itsↄm iweneng e se a mang ɛ? Ba tek a naming da ku tak, pastor me da cɛɛt, iwu ne ada sonong ada a cam e. iwu da cɛɛt naton acam e, kɛ ba tsɛ ba tarang, ba da jɛk nkyↄrↄk ija me iyit ikyɛng kaza ni kyɛng kaza. kɛ cam e bɛ gap awo ada fɛ tↄ di kyɛk in ne, kɛ ba kyɛk ba da bɛ ba di nyesong bada bɛ ba tarang, ama nↄng kɛ ba tarang Nↄng bada bɛ ba ku jɛk nkyↄrↄk, ba da shan nkyↄrↄk fɛ ba da nesek nfi sam e. Ba da bin ku jɛk e na takada nang ada bin bene ayɛt aria da bin bɛ shashang. kɛ shang nkyↄrↄk ↄng, ba da ku jɛk aturmi zani, ba da ku jɛk isabulu na manja, nɛ na me nakan, nɛ nkyↄrↄk nrↄtↄt, nↄng ada bin bene da bɛ, asɛ nↄk azↄng nari namong ↄng. kɛ tsɛ nↄk ari naming ↄng, ayↄng bat sin kana yong ba da bin bↄ bar a kuweneng ku fɛ jɛrɛ. Ba da bene, bayan fɛ ba bene, ba bi te kunom kɛ ba ta atukakak ↄng ada bene ngma, akak ka, bene ngma tuke yↄng kɛ atuk inↄↄk e bi di se sɛt agi kpaf na gap anet e. Tↄ ba da te kunom, nↄng ba da bin bɛ ba da ra kuweneng e. Ba bɛ bara kuweneng e, pastor da di te kubↄk, a eyes-atak ↄng fɛ ba da bɛ badi te kukak, a pastor da bɛ di te kubↄk, a-ngↄ da ba yes ada namang ni nggↄ, ada cem ba de bɛ da da kana tusung ne ba bɛ ba di te kubↄk ni kuweneng ↄng, ku fɛ kyↄrↄng e me yↄng. A bɛ di te kubↄk, a mi sonong fok ɛ, a pastor de rip, bami te kubↄk ada rip ada naming bami da gang ikyɛng fi ngↄn tak ide ngma-ngma ɛ? Kɛ da namang e fɛ ey ami gang. A tɛ ne, batek ngↄn da tene wo, ngↄn mi tarang ide ngma agma ɛ? Na fɛ ey, iwu ni tarang vit kudaam ɛ? Vit kudaam, ba da kus kuta wɛ? Awey tↄ azↄng ne a pastor da di te kubↄk nↄng ada bin ya kashon ada kane nye sak bɛ atut e ↄng fɛ abi rosom kuweeng, ka bi fɛ ka bɛ, nɛ ba kana nye ba da ra kutomong, a matek am-a gwel e, tusung bafidang wu, a matek agwel tusung bafidang wu, so har abɛ ku tsɛ mone ne bining wu ni yit itu, har ba bɛ be ra kuweneng e ni bang ba bin to.